Awaru tawaru tutu malatilike, malatilae hunaulie, kom, tuete, maelao titirata yaho kakaie kainusa. Auhese lamahula tawaru auw isiskola auw ajari analiki olama isikola, yausuwa, auw hesetanei oplali luma lalei. U nusa inane u hese wera upakui, usalalu malalei, auw hese wera, auw ane uwana man uru utuwane lau olama, hulatawaru tutu. Hula tawaru tutu sa amhese sasa taem. Cuma yauwaeu au isikola maneh, umanuwae ieuw olama wesie. Yau uhese olama isikola maneh kalau yaumanuwai sa isikolama lawa, jadi ihisilawa sahula. Kom mutuwete, pitirata, yau uhese olama isikola sahula. <hesitation> tawaru lau kakaie ulatawaru tutu sa amhese sasa taem. Musimanesa sasa taem lau malate lie, ulama malati lie sa bisa lau <hesitation> mesa amtipamalate le malate ulike, malati ulike mesa lau ulama late lie sa urane mulai eturu tulu olia olie hula halate. Jaji ubanuwai ihise ulamo mau wesie turusi ula malate lae, malate lae saeire <hesitation> mesa uranen. Likalu urane sauman wae hese olama wesesa ita nepala, itane pura wane, itane nasate, saemane, olama hula e ae. Ulama late lae lau kom komsa sipali iyane, ulakomesa iyane saa, mesa wesaire nalou hula iyane. Jaji iyane komesa sipaparie ulou taween olomoti olotawaen lau euw euw euw euw euw lau mutuwete, mutuwete saurane. Urane mesa amesa hesetanesa satam besahese lawatam, bisa hese saolamawese tam, kalu yau saolama isikolamamane. Isikola mane jaji iskola mesa auw hese, auw ajare ana like, ana like u saire sim aum ajare analiki nalosi moso buru e orama isikola mesa auw. Aru e analikese arue, si anahatu sisae sae olama naloaa nalea se. Laung auhese lau hilama tawaru lau kakaie, kalu auw maia umanuai satam ihese lauwa itanikasi bi itani utane, itane wera nalooam an, olama hulak yahu hulak yahu sabi sa am hese lawa tamni amesalawa tamni loremesa yamatai satam. Yamatai e saire mane, itutu e <hesitation> saire yahu e tutu letee. Tae am i am musaire nana amahasil loi amahasil mesa kalu lau ulau hula yahu saaem saaprauwane amsapu rawane sa hula yahu. Yak kakaie kakaie yahu layahumesa amnana amsaapurawane, sebelum amsaapurawane sam amlasae amrurulewe, amrurulewei i amnaloo bisa purawane emanahu upe saiwe saile uwe. Kalo ileuwe tamsa e saire ru ahiyata, jadi kalu olama yamanesa ampurawane, amsaae sa nalohu la ulayahu yakakaie. Lau kainusasa amapurawani ehueru, jadi olama a yaama amanesa yam ehueama ama- ama ama amemena ama waliaa amehuema saem tani pura wani. E pura wani mesa naloo amahi, ama hedop nalo petu olaha ulane naloo mahidop. Hulakakaie hulakakaie lauw kai dusa, kai nusa sa amaaheta ama-ama ama amemena. Ama e aina sihula naloo sisopa nalo e sisaire sisopa olama gereja naloo si nabiisa isi saire rae, jadi lau hulaka idusasa yamehu hema baiolama adati isilam sarane amehu ema am eu am ahso ohala ohalasue ama tua taolamasa sarane naloo sihari natal. Lau oalama hula tawaru helu saam saire am ehuema ehuema am lakan tahun baru. Jaji olama teamamanesa yam amemli ama agama ata, yanisa olama adati ae isilam, sarani, ya katolik. Yaehuema sa oro olou ehuema orahe ehuema, yeambisa tehee sae saetang. Am ehuema olou ehuema ora ehuema, jaji saemane olama isilamo ehuema oalama adtio ehuema, olama saranieu ehuema. Jaji am mesa am nanasai amtehee saitang. Am ehuema sam saire orama ama ama amanesa bisa sae-sae sataang.